Raqs turlariga: Balet, tango, salsa, vals, bachata, muzurka, o‘zbekcha raqslar, flamenco, hip-hop, cha-cha, balli raqslar, madisson, disko, lambada kabi raqslar kiradi.